Italia tieni un clima mediterráneu, con branus secus i iviernus suavis. Aconteci lo mesmu que pa munchus paisis del Mediterráneu, mesmamenti comu España, el clima pué sel mu variau pendi'l sitiu. Pal norti colos Alpis hazin güenas pelonas i aí ñevi palos montis. Sin bargu pal sul los iviernus sonin mu suavis i ducis.